Tamin'ny tao dimanjato sy arivo <noise> nisy zany mpizahatany portugais na olo- <hesitation> olo mpijery tany io zay nganarany i Perdo Alvarers Cabrale io zany capitaine na <hesitation> sambo zany la nihitany amizay zany-nahita tany tsy hay tsy fantasy anara iii tamin'nyt roa ambin'ny roapolo aprily dimanjato sy arivo la lafa hitany amizay io da nataony amin'ny anaran'ny fireneny